انا دايما من احساسي بقول ان الآلات عندها احساس ، زي ان احنا غسلنا ف الغسالة مرتين النهاردة خلاص بقى نريحها تعبت يعني ايه ده <laughs> بس علميا بقى ، لا هي معندهاش احاسيس و مش بتحس اصلا وهي يعني آله آله خلاص مش بتحس ، مش زي الانسان ، بس ممكن عشان احنا بشر وبنحس ف بنحس إن كل حاجة بتحس حوالينا مع ان هم ممكن مش بيحسو عادي